<hesitation> אפאהר פון די חיות וואס וואוינען אוטנער די ערד זענען ראטס, <hesitation> טשיפמאנקס, מארעטשקעס, <hesitation> באני ראביטס, ווערעם פון אונטער די ערד, <hesitation> מ...- נאך א פאהר חיות.